Si oki sese eri sime kola pedis sase ari ilai ijasam <hesitation> mese skolah heri li kekuatan sedangkan taekan sasiariih sarjana ee iri ka tarimaan apa lagi sia sd teri simekolah dei mamuali heum macam- macam men tuntutan neoki taekan maskolah dem <hesitation> for <hesitation> engkemajuan neoki tiih.